Maro karazany zany ñy tanàna aminay atoy: -Ao <shushes> Kililoaky, Tsianisiha, ao Mbolimelaky, kilimaliniky, aa mangily, madiorano, ñy tanà kelikely maliniliniky atoy amizay: ao Ankilimarovahatsy, Andranomena, Tanimikodoy, Betsinjaky, sanfily, Mahavatsy: Mahavatsy I; Mahavatsy II ñy karazany.